إذا خيروني أجلس على الكرسي أو الأرض أو الكنبة <hesitation> صراحة مرة حستبعد الكراسي أنا ما أحبها إلا ذي الكراسي ال- <hesitation> الكبيرة اللي تكون مثلاً حقة المساج أو زي كذا أكيد أحبها هذي تكون مرة مريحة، لكن أنا شخصياً أحب أجلس يعني صراحة على الأرض، أحس ال- القعدة تكون مريحة كذا وخصوصاً إذا كان مثلاً مجلس، وكمان صراحة الكنبة يعني هي ال- أحسن شي بالنسبة ليا.